اذا تفرغت لاسبوع كامل اعتقد بسوي الأشياء الي دايماً خاطري اسويها نفس أنشطة تطوعية وبروح يعني مكتبة اشتري كتب بروح <hesitation> اتنزه يعني مع واطلع مع الربع والاهل وجذي و <hesitation> بروح ال يعني <hesitation> اسوي أشياء ترفه عن نفسيتي